Fan̈anovana iraha zen̈y mampiasa karôty asian̈a tomaty asian̈a lesoa araiky mena ndraiky araiky tsotra fo. Aviô asian̈a kokobira aharaka asian̈a poaviro efa maromaro edy kolera-nany amize ary mahasalama koa.